نفضل التحكم في الماء، لأنه عنصر ضروري للحياة اليومية وللحفاظ على التوازن البيئي، الماء يلعب دورًا حيويًا في كل شيء من الزراعة إلى الصحة، وعنده القدرة على إطفاء الحرائق والحد من الكوارث الطبيعية، بينما النار تكتفي بإنارة ودفء، التحكم في الماء يمكن أن يسهم في حماية البيئة، وإدارة الأزمات الطبيعية بطريقة أكثر أمانًا.